أكيدة من المهم <hesitation> الأطفال يشغلوا مادة الحفظ في المدارس، يعني يصبح فيها حاجة أساسية، والحفظ يمرن <hesitation> العيلة الصغيرة عن الحفظ وعالتركيز، وإنها تكون ذاكرته <hesitation> أكتر <hesitation> قوة، <hesitation> فهم -يفهم حتى المعاني، مافيها بس كمان أهم حاجة حتي معاني الكلمات في القصائد، أنا هكي يكون مجموعهم اللغوي.